يمكنتي تعلم لغة بتعلم اللغة الانجليزية لانها لغة العصر، لغة الثقافة، لغة الاعمال، اللغة السفر، اللغة كل مكان بس كنت - بتفيد بكل شي لنها تستخدم في جميع بقاع العالم تقريبا ثمانين بالمئة يستخدموها من سكان العالم لانها لغة العصر.